to mi wari ndambugal suudu am mi tawi ɗerewol gol habaru, ko gol taarihi ko gol huunde feere ɓe turiyam, bo mi ɓanti mi njanngi mi laari mi heftay, 'ko kuma' mi hefti huunde may hulniyam, mi walaa ko mi waɗata, mi yahay mi resangol, mi renay say to mo turi gol may wari, ngam mi waawaata mi turana goɗɗo kuujeeeji mi yecca mo answer goɗɗo mo mi annda, so, mi jogan ha pelle may am bo mi yecca ta ko moy mi accan ha ɓernde yam, say nyannde Allah waddi goɗɗo mo turi may say mi annda ko mi watta.